Kue ngil ble naga kala te gmo era koki traha e ngil bla megaku kue ngilin longle nigi te mar kuma wenen. te kuma wenen na te kto menen u mamanu ken ling. katsin long longle nigi te ku wenen i bna latu. Te ka sigaku i han. ko longlo nigi bante koki tnanma. Uka u hasobu tanen e pokana e <hesitation> habanginna taplan pota habnge naku a ni totoa tar e mas pokana. Akue solon sasala menga koki traha, nona kue lala nigi. ko longlo nigi a koki te kuma nama tin. koki e kumna habanginna katun e lala na. Nonte sasalan toa megaku a koki. U hasobu tanen e solon kto hangen toa senuku na e solon smat mna. solon ngantoa mna. a koki ale yantuein na hatati emen alue yantuein hatati emen," tsi bongbong."le yantuein tsi nenum,"tsi bongbong. tsibong". A koki e raranga na e <hesitation> lulu borborna ka te rangi ne nagaga. Te hatati hange malu a koki. a koki koki e rangana te ha skul. hatati hanige malu a koki. noni e kukte nuaha te E yantuei ku enumulu,"ah e ha"hahanke nalu te ranga weri, <hesitation> muatu muatu hatati homi a koki. A koki yantuen bek homi senulu <hesitation> yantuen palis homi senulu kba ni niga tanen. solon lav enga solon ngil enga koki. ko solon hanige nigi te mar kala. te mar kamenin u hasobu na temar ku paplaku wenen i bina latu ni han has. Na masla te longle rin a koki. e pta hobto ri ngilin trera koki e pta wni me btena tsitsing ne bte ha raranga gno mna a tana koki. ne tramu e <hesitation> hrena e hresina katun te haharwuei gno mna tanta katun